ʻAʻole hiki wau ke haʻi iaʻoe hoʻokahi mea e pili ana ka holoholo moku o kile. no ka mea, ʻaʻole wau i kau ma luna o kela, ʻaʻole wau i hele i kile. Aka he mea ma koʻu poʻo e noʻonoʻo ai, e paha e holoholo moku ilaila.